مسامحة، ممكن تدلني على أقرب مركز شرطة؟ أنا جديد في المنطقة وما أعرف الأماكن هنا. أكون شاكر لك لو تقدر تساعدني. وجزاك الله خير.